A tinak fatsilyo gata kob1 bah vude gat koɓa na tsatsha vake tsatsha ɗule saks ka koɓana dada mbladuha koɓana ka ɗule hwarane kazikka kaz ndur niya sgah sga amma zik ya ko ɓana sagajadoha kwarane tugude tsa kwam tvine tskwam tvinetskwam tvinna nga dige dan an an sgah sgahine sabal tsatsud hwar a koɓa da ngig koɓa tsho amthaha unvaraha tsahwe andah sdig jamao thahok baha an ma jago ra kwarane am ndikene ni am dada gat ga bahha koɓa na kwarare sa dvana koɓaro niha ka ka tskiye kamar ndika tuk frun tun ɗula ka sukwo kasuko kasan koɓa kasu kwana kina dada ngatha da bahha da ndika un uzu tsutsuda an kasu kan manaha bi kazakka a sgah sgah bah digite amma war da baha da aa ndika nahude tab dige manaha ka zak nahs nige nahs nig tsine wanan kuma kazika dangwaha ba amma wur da dan tsatsha karane koɓa ziɗa koɓa ni gat badaɗule da amɓata ho yina dahabi. Dun utuɗah niha tsa ware tsatsin koɓo da uɗah niha tsa ware tsatsin bzasar koɓa kuma tsatsin hwara sar koɓa uɗa bza sar koɓa ra dadaha da gata dige kwal halalalaha an tab koɓa na kwarude zik gle zi chuchude za uɗah nahe da sgah sgahine tah ba haka vuldu tra tfa ka utakaɗe kɗhai an tab ka koɓa amma tsa tsud kwarane koɓa ziɗa niya amma da gatgaha a ɗulsare ndikri tsgaha ta gaskiya ni niya tina ka uɗukwa ka man ndik hanyan tukwa kasu kwana tsatsha ɗige mankavaho nga naho. dbi ngaha chuchud bi kazak saksa koɓuha zikene tha barayan temaka kauɗe thahaka a am njaran jra kava dhraha kunya tsa warine saboda nahha naha kwarane ngig dine ngude sadavakaha ngin tsha kam barabas hwaran ngude dig ngude nah gahha da nahka nahina niha tabka gat koɓaha tse ka zik ndih ndih duho saboda tuhdo da ka tha katha kwa rane a kathkayo nivin ni tkwaran. Wur kada wur jigune ngiga an tabkai yanka a giɗa tubk duniya yan taw za koɓa to koɓo tsa tsha halna kada re an naha da koɓa koware tsatsin da zɗa sare koɓa amma dige naka ka zara antaka tra ka kina gat dam da dugud biyo niga misali yano sanas na mana kure thako suko digiten kasu ko kadgalakur da jawda jawo zukur ribanbe halali tskur dayane amma dugude ka ɓfho kanda manda kuna hakunaha dine nga da sgah sga bi nga da sgah sga bi sai de yan kwara kak zara tsa ndikin ndikirine makaranta manakur na amt kwara kur kwara ne than gomneti da manaka duk ha ya dige da karuwa bah kur dahane da da man sana'aho thahar thak koɓo sah sag bi ai tsa uɗa dige manaha dada ngiga gaskiya tsha ambe gidaha zik ndik yan ma gatha gathud ai tsatsmena da thre tsats mena thre ndik ba ɗul koɓa yan tam. An tab war zaka a makaranta mangaha da wtsamana daha hwara ne a tsak mena da yank thre uɗah nivude ngude gatha gata koɓana gat ba ɗule da hwar bi hwarbi nivude kasan di da koware tsatsa kwarane koɓa ina ha tsa tsuda ampani koɓa dahanhane dune tha un kowa tsa tsin zda zda sar koɓa shine kwarga kwarane thanah du traha tsha ka bzahubza tha ka a an nahalaka ude tab ka jamas kwarna meno dahha yude an tab ka jamaa kwarane an ngig koɓa ka mena nivude dada tab da koba yan tam amma bawai zɗa sar ba kwal tsa tsud bi amma da nah gaha dage ambe zada sara ati bala ka ga zada gata gafad, koɓa yanka tsa ndikira ndikirine ya zak haya tsak dvara ɗuline zai zakk gat kobanaka kwara zaya yagina dgala da gle avina dgala da kɗude saboda hwatska tsada koɓa ftude kagani vak tesh gla hwar ba yan bi ai. Hwarba yane vak leshgla bi ta hitsgaha ta gaskiyaha ka zag sgaha sga bah to da ngig koba tsha kam tsa uɗa dige naha ma na meno inada tha ka manka dina ka digile tsa nus gataha ma tsa ngig digit tsine tha hutana nuse an tabka thre koɓa yan tama to dama nga koɓa tsha biyo wanda bahan ngude bada bak bifa yan kwarud kwaran tsa ndikira ndikirine uda dige da kuru ha dine mana amma mana tɗule dai dai marga ba dige da chuchud bi kamarga manaha dage da gaskiya la kazak mbar tska leshgk kara ha kara da kasa kwahatse za kaga ni a tsif ha zik ndiken to daman gaha ba ndiken bi ngaha dige da mbladuha bi dawar da awna ka dgalada tsata gata hutsat tska zak ndikene mbladuha tska niha dule dige kwal hawara war da kwaran yadag tsitsa jama'a kwarane nidike manin bi a dgalada gle a dgala da vaɗaya a sakude adgala da kada fatude saboda mbladu tsak koɓa. Da hwarba yan biya duk addini ma hwanba yanbi an tab zak giɗa tub jiba ma kowar tsikwha tsikwama koware tsihwa tsiwa kwarane glegle ni an tabka ji yanda kwarane saranda gathka ka ude gleni saboda tsa tsine koɓa tha kam arvan dayan ude tha bargan da yan ud uɗah niha nah nalaka k ndika kayane niha ka ka da mana mana kadugud ai a hand harka ka giɗa tsanda tsa antuɓa za ya dadada handa kiviɗ ndikina dga dga gal da mha ndikina suh ni da tsin kasan dada tsa zaba bi ya dag tuse ka jaw du jawa ahe dag tuse hingo ka nguɗanat tsine ndikino duɗuk niya ɓat tsin ndikina da tsin ahfakam to kasan giɗa ka chek-cheke uzuk tsa barga bra da hangane hinga dag tube thray niva dag han gane hula tsin ndikina azak dga da tsa hala jigrin dith. Waryane nigle hwayane hwayud ndikina to viga tsude ude zu angwa fka uda angwa ko hwarba yan digit mangaha bi manabiyo tsa uɗa he aa to na skwa ka kav skwa bah vud tskakwarane to ɓabi dige tabka angwa ndikina ka mana manaha ko wara tikwa tikwa kwarane mena gle mena gla aa dada fta mena kaga a ɓata nafha da ɗaha sar da sa boda antuɗahe saboda gat dugut tsaboda gat dugud to gat dugude wanan hwar biyo sam sam bi tun tsitsanda thal thal zigo hwara ba gat dugud biyo tsara hitsgaha ta dgaha gaskiyaha tsa uda digema naha tsa zik hɗikinine kamanara godiya ha ka lesh gla leshgla ka zak baha hul dag dige man kavahha amma wai mangaha na mangaka ndikme no noha manhala manabiya ngama nala manabiyo tsa boda tuɗeh niha dada ngiga koɓ koɓ tsha ndra ndra ha mha hwarane zab zabaha nus kwarare an vaya vayaha tsahwe to an tab yahana tabka rayuwa ka guɗa za koba yane. Tha thudka baha kwarane hatahata kse a tab ka jamaure nivude da ngig koɓa tsha tuhad bahan saboda ngig koɓa tsha tuhud boha huta ka kwarane tsa uda doge gatga jama'a vakaha kazak batra bugha saboda ngig koɓaha tuhud ka baha kwarane huta huta jama'a ho nuve ha ndik thayya tsa uɗa doge gatgude thaha ɓadala ka palga tsitsaud dige mangude tsa uɗa dige mangude giɗa saboda zude tha ɓaɗala saboda giɗa za ude.